Temue ka pa ca wǝǝ oturu ǝ lǝ fɨ warɨpirǝ e le kpii rɨ kinirikǝ oturu ǝ lǝ fɨ <hesitation> we pɨ lǝ fɨ pɨŋ ca e le kpi rɨ kɨpɛŋkǝ a fɨ a mɨ ca vǝ́ a la ca ko oturu wɨ le ke fii mǝrǝ.